हाय, बारिक मिठाच्या बदले मिठ चो वापर केल्यार रांदताना फरक पडता। मिठ चे ल्हव विरगळतात आनी जेक लगण तेच रौकदाच खरपां कमी जाता आनी दुसऱ्या वातेन् बारिक मिठ जा असा ता रोकदा विरगळता आनी सगळ्या पदार्थाक एकसारकी रूच देता असो तेन्च्या दोघां मध्ये लो फरक असो।